Mendoj se dërgoj rreth dizet email pune çdo javë. ktò email lien me raporte, përditësime projekti e pyetje të ndryshme. Përveç kësaj, dërgoj rreth dhjet email personale ndë javë për të planifikuar ngjarje o thjesht për të biseduar.